تاسو تل غوره ډالۍ، ډالۍ کوئ. ما څو واري درته ویلي دۍ، ضروري نه ده، هر ځل ته ډالۍ راوړې او هغه هم داسې غوره او قیمتي ډالۍ! زه پوهېږم، ماته ارزښت راکوې او تل مې په ښایسته ډالیو نازوې. پوهېږې! دا چي ته راځې ما سره یوه لحظه تېروې او د زړه خواله کوو، خپل وخت ماته راکوې، همدا ماته ستره ډالۍ ده.